பாதாம். சுவை லேசான இனிப்பு மற்றும் சத்தானது. பயன்கள் பேக்கிங் (குக்கீகள், கேக்குகள்), சிற்றுண்டி, பாதாம் பால், பாதாம் வெண்ணெய், மர்சிபன். முந்திரி. சுவை பணக்கார, வெண்ணெய், சற்று இனிப்பு. பயன்கள்: அசை-பொரியல், கறி, சாஸ்கள், இனிப்புகள், முந்திரி வெண்ணெய். ஹேசல்நட்ஸ். சுவை இனிப்பு மற்றும் கொட்டை. பயன்கள்: நுட்டெல்லா, பேக்கிங், இனிப்பு, சாக்லேட்.